Sɛ erobobͻ wo ndzɛmba a, odzi kan no; ͻwͻ dɛ ehwɛ dɛ baage no a ebͻbobͻ ndzɛmba no egu mu no, no mu tsew. Na afei edze ͻno esi nkyɛn na asesa wo ndzɛmba no so esi nkyɛn. Nna abobͻ wo ndzɛmba no yie. Iwie a na edze ndzɛmba no edze egugu wo baage no mu. Edze bͻtoto - to - to -to do, tse dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a bi nnkɛhyɛ bi ase anaa bi nnkͻhaw obi.